Wɨciikpǝ kǝ pɨ lǝ sǝ kpɨ wǝǝ oturu ya wɨ loo ru amɛŋyǝ amɛye wɨ hya wɨ lóo ru wǝǝ oturu wɨ lée mɨŋ ya wɨ lǝ́ǝ fǝrɨ kpɨ kɨto wǝ́ ya wɨ lée wee wǝ́ mɨŋ wɨrɛɛkpǝ wǝǝ pɨ lǝ́ǝ sǝ kpɨ oturu wɨ lɨŋ ru mɛŋwǝ oturu wɨ lee ri kǝ́ nyiyǝ <hesitation> nyii tuu le sie ŋwɨ ǝkǝ ya née wee wǝ kɨto oturu ŋ we wɨ lɨŋ yee tɨrɛ.